Biby maimbo iaho saky da mbola sy mbola sy taheno aho fa da gne fieritreretako an'azy ohatry zao gne voay io gn'ansansa satria fieritreretako an'azy e menaboay izy ame menak'ansansa io efa regniky io, hum sy tamy e fofon'io, izay avao gn'eritreretiko an'izay hoe e voay izy ame gn'ansansagn' izay e agnisany e biby mamofogny maimbo.